Pues jue yë tyum yë refrigerador ko'o najk jue naj este najk kay muk najk padakayn we'n du kya madyë neyb yë verduras jadun neyb yë fruta o ko'o najk në tëch tëch najk mukayn jadunt's ji'im padakëp y tëch këbyë ko'o najk yanë yët's në myaj pësëmëp jadunt's mukëp tëch.